Zerô, araiky, aroa, telo, eftra, dimy, egnina, fito, valo, sivy, folo, araikambofolo, aroambofolo, teloambifolo, eframbifolo, dimambifolo, agninambefolo, fitambefolo, valoambefolo, siviambefolo, aroapolo